<noise> auwē! pehea ʻoe? maikaʻi ʻoe? <noise> maikaʻi ʻoe? ʻaʻale pillikia <noise> mai hopohopo! <noise> ʻo ka mea nui <noise> ʻaʻale pilikia ʻoe. maikaʻi kou <noise> kino, maikaʻi kou <noise> maikaʻi ʻoe <laughs> mai hopohopo <noise> pili i ka <hesitation> i ke pā <noise> ua hiki ke <noise> loaʻa hou ke pā hiki ke kūʻai hou akā ʻo ʻoe kou palekana ka mea nui <noise>